آئرلینڈ کس ثقافتس منٛز چُھ آئرلینڈ تہٕ آئرش لوکن سۭتۍ وابستہ فن، موسیقی، رقص، لوک داستان، روایتی لباس، زبان، ادب، کھین تہٕ کھیل شٲمل۔ پننہٕ زیادٕ تر ریکارڈ شدہ تٲریخس منٛز، ملکچ ثقافت چِھ بنیأدی طور پأنٹھ گیلک رودمژ ,وچھو گیلک آئرلینڈ ۔ مضبوط خاندٲنی اقدار، عقل تہٕ روایتچ تعریف چِھ عام طورس پیٹھ آئرش ثقافتس سۭتۍ وابستہٕ۔